Ñy fomba fañamboara ñy hilim-baravaña simba: -Asia menak'ie na lalampo, asia menaky aminy ñy fañilia ñaz'iñ'eo na asia lalampo la misokats'ie; lafa tsy ta hasia nteña lalampo koa'ei, soloa nteña vao ñy famoha ñazy la vita ii zay.